M con m ka vyace dʒun ki cin abu ba tswi tswi bana faru ki jen’i m yim koh a don re koh cia don ba re koh abua riga ci ci jinni dʒu jini bia re wa cia beri dagbam kau koh beri dagban kabe ba re amma am con m ʒen ji ki bye ambayen ba dō na bi u ni we ʒo uri mbya anwuu apa wa ba be kui bi ban apaa wa be kari ban nwuu pa ba be beri banka be talaka jiji be da do talaka ri ba beri fan a ba be be ri ci m yim koh a inda bui ci ba u ma bau abe ba u cu padʒun ri ba nima we ʒo ma mbya atswen badali abu wa hwa u mbya u mai tsabu m nai yi naya myea ki cin’a m ko mbya abu badali ri fyen bu badali ka ki myi ki us don m fyen bu suu numa ki us don u mai kaya u ri ya ri mbya anwuu pa baa be ɓa kuri bi a wu wa fa kuri na con’i anwuu pa baa be ba. Agu kuma a nwuu apa wa ba be, toh amma bui iyaye bui gire ina dan au nwuu apa wa ba be u ma con nwu apaa baa be be in nima ba be dan wa hunua ri tswanka noyi abu baari ma be dan a waga na nde iri wani ka biyi ga? Toh abun gaskiya m nai vo m nai con in i mai mbyaka mbya i mbya ka mbya ki byea ga m naī vo ani baco baa gi don baa a ki cin ga ni ko ʒen’u ji ki bye bua ga so that ambya ku mbayayo, i kaci ba fofo vinni amma i tsa amfanì iyo akwai u mba iri bu baa una mbya riyi, riyi angwa ri po fain i tsa i fun fa ko ya na na i ko tsa bu badati bari yi ajen’i ku po fain, mbya i ma con dan katai i ci bu dʒun ba u mbya iri, ina wa fyen a wapan na con’a ra abyea aku ku ciyo anwuʒa ku ya tse ʒabe ko ku kyam level abye byea ku cio ba u mbya apa ma kyan abu wa na san ba a yiri nutsu badate ku ri ʒende waa u kya abye cua waa aku ku ciyo. Uʒen’u nde nwuʒau ku kyan byeciu ba than u nai dan au u na nya u mbya apa ku ya pyen kuri ya pyen kuri yau nni u maì yuu co ba i ba bii badati ba cibe byecu tan ma bai ba wapan amma beri ʒenbe nde dan be nde nwuʒai ai wapan bari cu kin cin’a ina mbyara dan in mma nde nwuwa bi aku tsafa na pyem kuri bi ya ri ci bye byecu wa ki don ri fan jinni mabi jiu aben wa ban ban koh uwa wa banban kui yi baan kuri ya baan apa wa tsa fa teh co, so ani bana fo ji ra in nimai dan ni ban uwa ni nya byecu wa ni ci byeciu con, u nai vo vo vou mka mbya a ndou ba ba abe vinni ba, mbya u ma bau be ba u ma ba be koh u ma bau be ba nde ʒou hwai sansan u we ʒo u mbya uwai sansan do don u mai ban uwa au nwa wunu u ma ba be do don m yinu afa dan sansan u fo jiu ayou ba atau, fo fi uo’u ba ata’u ra abu waa ika naì fo hun ra afa ayo dʒun ka dan yi ra i ci pajukun baa i ngha i na bui ba dil. Akwai abu badati au warì un do u ri ga ki mikum’u u rì tsa amfani iyo abu baa m dan ya u ri ga gi mky m u uri tsa amfani kiyo aʒun gi fin’a ci wa ayo ma mbaa waa u ri ban uwa uri ce uwa u rì bi ci ba uwai baa yòu ba ɓa atau ba baa ba ʒhenʒau ba, ɓaa baʒhenʒa wa wuru koh wa wuwa ba baa ayo u uwai ri bagu ci ba ani nì cii ani pyina am m nai mbya dan jina be dan m ci bye tson bye bye wa ndand a m di dan m di kam don dʒun m yim koh be sake kam ka don ba um ba haka m dan m di so don in u ma yīm dan andoni sansan u be i ndoni niko na tsa sansan gi ndoni ni ba be ndi vo co, co du mika bi ban a ba babe budʒun ba i ma na mbya yi abu wa mbya mbya a fidin wa mbya-mbya na ina fyen bu gi yo su, u ri mbya nwu apa wa ba be kaman iri nwuu ngya ri kabe koye ma kuri nyaa a nwu go koye ndeya bau, uri ndiu ya bau ra au ma con u ri nde gu nderi hwa afa wa fyenfyen ku fyen kuma ka tsafa i ba badali sau numa thank god i gode yi cidon ma i ba abii badali bana fan fa. Kuma be fun ma be vinni ma be kasen na ya da a mbepu iyo a mbafan iyo mbya mma kasenya kih da niya dube gi da ba baa ba vinni ma bu dube butso tsatsa ba be kasen ya na na nne toh u mbya yii gepe aga nima yaa nima ya nya gi koye gi dai ra hunma ni nde bi hun ni ban dini mbya am m gaji m dan toh m mbye ko adon re ko abna riga dʒu jini bi be ya nde biya toh ma cia nde ya bama ko ma ndeya ma m na con i dagban i akwai abua gbanka ndedʒwa giyo? I mai ʒende nde nnui kwandʒun iri dagbanho don ba ndedʒwa so that ndeya ga ku tsee na abuari u mbya i fan abu ndʒun wa na yi fyen ai bi pajukun ina yai pyen ba u mbya i mai rege abon baa gona i mau pwadʒu ba yi a kinye yi waa i hwa ai ba bii iri ya pyen ri hwa abi i ri mbya byea ya fan fan jini u mbya ayi afyen ba ina waa iri wai di ba amma i mai tsai na ba i ma dʒui ba a wayo waga ba m gan dara iri mbya wa yaya ku pyen ba i don yi dii dan i tsafa fa amma u ri mbya apa a tsa fa kuna nya u vin ba fa bima kuna nya kuka sake ka ban apa tsa fa tii. Achon na tsa naba, u tsa fa bi hun uri nya pa’ tsa’ fa ba, kato biya, achon na paru na, uri nɗe gu bin ndo, hun uri ka’ ri gu soi uri fyin tayi gu wala mai a san’u wa un ka ri tegu ya ndi wa’a ku ya fyin fa buwa un ka yi te u ya ku ya fyin fa, uma na chon wawa ‘ndou uri te gu ya. Uma au wawunu, uma ka bi au wuwan do uma na chon atando kuka san san, a wasindo kukan wawunu wasando kuka sansan uri te gu ya ku tsa fa naya kuma tsa fa ya kuma di ni kasin bi, ne bi cushuru na amma akwai buba aji ba adi ba tati mbe ce danra uri te pa ua kata kur ya kasin bi ri ku n dan cia bu wa ri ba kana cia na ba, sai pa wa hwayi’a ba, sai pa ba angyefu gi ɗi ya wani wa yin da e abua be riga yaunde’, ko be ma ya ‘unde ma m zen wani ji zun nya dan be dʒwande, ande n ya ru, so abu ba tatigaba ina tsa ma ba tabi ma ci ya wa rito ba, amma te ma yi kin ben abyi a ba vun bi da tsaba a a aben ben abyiu iri ba hunwa so inarivou ani bacho ba gī dun howa ni zhen ji ki yo, anii bakara fofa ama ba di ba na fofo ba yi fo be a tashe tsun. Ina yi voi ni gba gba ni ko we zo dzwai yo ni mbyai afyin bu ba ina wa mbya bu ba u mbya ina glan hana ci vin afyin bu ba inaa wa na i be ina a ina tso dì ina aha abocho buī ba ia dun howa nai tsai daide ba whie ai bari ma ina tsaī ri deidei ba, so ina vo vo vo ki ko wei vo dzwai ni mbyai a fyin ina yi wa i ko nwa di ibe afyin dinya ba tswi ibandi i mabi ben, ka ce ae ba, de de zun uma ho ko zun ma hwe ka bin hen den buzunri bin do wa ni ri ikani ba u ma a anbepu, ambafan, ni ri denchía naí shuru na, ni ro ni funfun, ni fun voi san san, ni mai fun inayi vo, ina pya, ina dan, wana don ku kani pyin, kutsaí ni du wajin de. Nka chon nka zhen ji dzun kati ani bayo baita inayi vo vo vo, anwu ma dan kuna chon ni fanu ba, ngode niya.